اناواقدم هوايتي هي لعب- نلعب العاب الفيديو ا مني نشفى لروحي وانا نلعب فلي- فالعاب الفيديو <hesitation> بدات ممارستها عندما كنت صغير شرالنا بابا البلاي هداك وبقينة نلعبو ببه